ña yoo kuu uvi nùù arroci siantintiu ñuu ntiu arroci ku´a ka a arroci ñaa kee tinana a ñaa arroci yaa ká arroci ku´a ka ra ta tanu tyayo´a a kuaa in ntíaa kuaa ra ñaa-m kee arrozka tana taku ntíaa ntisi ntíaa ra ñaka hua kunu kee arroz tinana arroz ku´si ka ra yanu kee ta sa´u in ntíaa kuíí a iin kantu ku´si a kantu ra sakantaka arroci ka kitiá ra ñaku nùù siasintiu arroz yaa ka arroci ku´a ha taru na kua´so a ke´a tisi ixta kee´a ra sa kuaa kita´n si ntivi yùù kitaa kuaa ixta kuaasi na yuku ra arroci ku´a kee yá´a kee ra ká´yua kee arrtoz ku´a ña´ha kuu nti uni arroz siasintiu ñuu ntiu arroz yaa arroz kuá arroz ki tenina hua yasintiu ñuu ntiu